أنا مؤمن إنه أهم شي الاحترام، إذا تعلمنا إنا نحترم بع- بعض كل الأمور بتسهل الاحترام ييجي الاحترام ييجي قبل كل شي، سواء كان في العائلة في العمل او بين الناس عموماً.